Pos ave, una emprentaora 3D hazi ojetus capa por capa, en gastandu materialis comu práticu, metal o cerámica. Hunciona sigún dun inseñu digital, que s'endilga ala emprentaora paque lo arrendi i haga'l ojetu deseau. La emprentaora va añidiendu capas de material, una porcima la otra, hata l'ojetu compretal. Es un processu mu téntigu i aparenti, que premiti de hazel ojetus comprexus i mu pressonalis.